د څارویو ډیری ډولونه د دوی د یوازیتوب طبیعت لپاره پیژندل کیږي، ډیری وختونه غوره ګڼي چې په خپلواکه توګه ژوند وکړي او د خپل ډول له نورو سره لږ تر لږه اړیکه ونیسي. ځینې مثالونه یې د واورې چیتا، قطبي ریچھ،